Вақте ки ман ба калимаи ишқ фикр мекунам, эҳсоси гармӣ ва муҳаббати самимӣ ба ёдам меояд. Ишқ инсонро пур аз нерӯ ва умед месозад. Ин ҳиссиёт метавонад зиндагиро маъно бахшад ва қалбҳоро бо ҳам наздик кунад.